Amin'ny karazana tsiron'ny laglasy ndraiky, misy karazany maro ataonjare amin'izy ka, voalohany malôha misy: yaorta, avekeo koa misy sôkôlà, afaka mifangaro sôkôla, avakeo koa misy koa karazany fruit hoe na fruit frezy na manga na kida afaka atao magnan'zany.